ألحين نفكر نحب نرجع للعصر الأندلسي، نشوف الحضارة، كيف إيش كانت مزهرة؟ وكيف إيش كان الاسلام مسيطر عليها؟ وكيف إيش كان ا <hesitation> الأشعار الأندلسية؟ كيف كانوا يتعاملوا في الوقت هذا؟ وكيف حياته؟